Oh yoyele oye epu etu ene echo ehiri ahapa ahatu ahame igwo igwoye igwoepa igwo etu igwo ene igweho igwi hiri igwe-hapa igwahatu igwahane awepu awepa-ayoye awepa-yepu awepa-yene awepa-yeho awepa-yihir awepa-yahapa awepa-yahuta awepa-yahane awetu awetu-yoye awetuyepa awetuyetu awetuyane awetu-yeho aweta-yihiri awetu-yahapu awetu-yahatu, awetu-yihiri awetu-yahapu awetu-yahatu aweta-yahane awene awene-ayoye awene-yeho awene-yihiri awene-yahapa awene-yahatu awene-yahane aweho, aweho-eyoye aweho-yepa aweho-yeta aweho-yene aweho-yeho aweho-yihiri aweho-yahapa aweho-yahatu aweho-yahana awihiri awihiri-ayoye Awihiri-ayepa awihiri-yetu awihiri-yene awihiri-yeho awihiri-yihiri awihiri-yahapa awihiri-yahatu awihiri-yahane awahapa, awudahapa-ayoye awudahapa-yepa awudahapa-yetu awudahapa-yene awudahapa-yeho awudahapa-yihiri awudahapa-yahapa awudahapa-yahutu awudahapa-yahane awene, awenu-ayoye awenu-yepa awenu-yetu awenu-ayahane awenu-yeho awenu-yihiri awenu-yahapa awenu-yahata awenu-yahame awahane, awahane-ayoye awahane-yepu awahane-yetu awahane-yene awahane-yeho awahane-yihiri awahane-yahapa awahane-yahatu awahane-yahane ogbogbo